úúɖu búá nyòo ulu luulu. úɖù màa búá bu nyo ína búá nì áwù bua màa ówó bòo nyobúá. <hesitation> ù flòonì nyòo, ki gáganì nyòo, uge genì nyòo, kíbíbìínì nyòò, ɔyitɔbɔ̀sì inyo <noise> màa ŋùàtã, <hesitation> kɔ̀fɛ̀bɔ̀sì, ù nyo kíni búá ɖi ú ɖù màá búá ɔmi fínɛ̀ ù nyo ulu lu lululu màa ì nàá mi kpàa lí kélɔ plémú ú nàà fèé ìgò lèeè nìlɔ ɖí ni ówó be fe ɔ̀lɛ kɔ ú ɖù màawu búá nàkpalí òwo goò úni ɖi kínì úni màa ɔmi zì fía à mì trɛ́ɛ sònìà áɖi màa nyì ani <hesitation> ìzìgo bɔ̀sì, ìzìgo bɔ̀sì ká nyòo úni kílinì ká <hesitation> úɖu wulua ùú nyi ani áwa wulua <hesitation> nì ilɛ ba balèe ba kpalíà ni kàféè úni ɖi iku maké ɔmi fíà kɔ úɖu ìɖine <hesitation> kílinì ká kílinìká. yá iku ma ɔmi fía sònìà úɖu úɖì à màámi trɛ́ɛ sònìà áɖi ɖíàlɔ bezi kpalí kile ká ni èblù úni ówó ba kpali kile ká ni lɔ̀ku <hesitation> ɔ̀ŋùmɛ fìà bɔ̀sì ówó ba kpalí kile ká ni lɔ̀ku <hesitation> yá iku maké ɔmi fía sònìà úɖu úɖì à màá mi nɔ̀ɔémì tè ɖíàlɔ.